Eresi erese áreh njum ābare ane ebare áyima nji wud ényim ken anok áyim nji chen agȯ aki kún nji abak ka ōgim aba kpek ōtonghe chi ka nne se mfa eresi <hesitation> onok ojak ka ȯgim ébu eresi na ekora se onám o onám onok onám eresi aji obāk ka nju ken onáma ka esūk ábo a ken onáma ka e kón kón nji chin̄ a weh na nti āma na ōyenim na okinám onōk onam nji okún obák ka nju okiba óba ki nji ofu óreh nji aboń aki toe se mama eje wud enóda ékim eresi nnon a to ano se mama wud enóda ekim eresi ogane cup asi esa okare abo ogāne cup asi esaghasa okare abo weh eri cup ófor edu nnon áne mba ari a ka nju okun okare ábo okak nji ka egȯri a aji fu a fu a fu a fu a fu ayighi atae atup ayighi ākpaghe atup asang akap abon ōnyam ari āfo ma eya ghim ajene asang fene erong anōk asang nji chen atup a fi nji akpō fi akāk ka ēbi aji kore ngún atame ebi akim akak ayip eki kumi afo o o o kpe minute esaghasa ken minute ōfor nna ye ōnod a nji akuma a ekpȯ ōkum ka minute ōfor ānyi oshu o wen nji ónod okim na aku okakara na oseb okakara en kpe féw chen óba su nji osu nji okak ayip oji kim. Óko akań okák onók okák enén enénghe ejum nji okakara okāk onōd otib akū mfiri mba osere otib ayip akpō fi okūn nji ōyuri onōk oyuri obue amengha fene erong ayip ma oki kaka ye ka egae ómo kak ayip ma aki ti achiń ken eresi éba reńg ōmo kak fene ayip āmo ti ken eresi eka bi okak gha áno mme ka ega ebu onōk okim cup esa o cup ófor edu nnon ayip bi nchane na oki kak enók ebi oshui nji oki oji kún eh oseb okakara abi óyim chén en okak ka bi'se onók oyim cheń okak ka bi'se oko ayip okák okún isonghe ókpighi okpighi okpighi okpighi okpighi ayip áma anók áye ka oseb okakara abi chen. efinghe echibe nnon ayip akún ébi ōkim ka ngun ókpo kim ebi ka ngún ébi esup okūn akú okakara okánghe okāk áfo ka ōnyoe onōk okāk akú ama anok ēsup okún ejim okák óko nkare n̄yi ányine erōd okak ōkpighi oseb okakara abi okak onók okāk ōbui ye enōk ekit tah. óba kún man ébim weh ósobe áno ōkpighi oyuri āfo ōmaghe oseb okakara ábi óbi ōbi óbi óbi ōbi onok obi omenghe se osi yim mbi orōkpo kpań ka ńyor ochibe mbi chen onók ochibe omenghe se bi îbi oshue oki kin ka nyim ányi ye okimá eresi na oseb. Ken̄ weh onōd oki̇m eresi nji obora yá ka ayim ányi yid oki kpo sob nji nnon osobe nji ńgor onōk ȯsob nji mfa-mfa nji orōkpo okim nnon okime nji ngor chan̄ onōda se okánghe akú ka mfanji mbi manghe ijabe áne eti-eti chan̄ ōkpo nōd akú ekan̄g ghim ane eti-eti mfa-mfa nji achibe ka ēyi mbi sobim onōk okak ayip okak erek oseb okák atabasi okak ónyam ebu ónyam o kpe ókagha ósi o weh okagha jen jen o okāk oyunghi akáng ka óbo okūn bi isonghe óyunghi ebi okún ka ōbo āba oyunghe ōnok onyunghe oki yen se akang abik oji kún akú ifiri otib ochibe otam oji kim ka ngún onok otam oji kim ka ngūn e fēw okpighi eresi eja okāk onōk okpighi eresi eja okāk obuē ebu ono a se okak eren erenghe njum nje okakara nje āyima nji agó eyeba ōre nód onód eyōnghe iyim anyi okāk obue onók óbui ēbi ebad aji nji òbora ye mań ken ye onód okim nje okakara ma abae oki sob fene erong nnon osoba áno onōk osob nji okūn oba ki mfa-mfa nji ka ayima ńyi oji kun eyim okakara mfa-mfa nji oba kumi ochibe ókima ókima ókima ókima ka ayim ńyi mfa oki ńyim yim nyi mfa ókim okim ókim ókim oki oba kak e a akú nnon okak áno akú okim nji okim nji okim nji enōk eki bi. Okun eyim a abi a mfa nji okak ka ōnyoe okún okák ka ónyoe ekpighi nnon eyim okakara oki yen̄ se achi na éreh ejum e nyim nyi ane maybe achibi ádik se mme n̄noda ndi nyip mfa nje okakara ngip mfa nje a kpe ngu biji nyi aki yim wā onob nji mfa na nnōdā nnodā ndi nji eki jebhim ka nyor mme ken nji mfa na orang ken nji mfa ndik na nó oseb ken nje obora ya nje obora ya mme ndik ka nju ka nju ka nju ka nju mme nkēd n̄nodā ndik nyip mfa nji ane okakara atonghe na se wud ekim oki yen se n̄yo akiba na bi'se okāk ye ńyo akiba na bi'se okāk ye ane ari fene erong mba aki di nje obora ya okāk abo edu aka ti o oki chibe okāgha mba nga ebu adi fene erong nji eresi na oseb ari ebu adi nje okakara aki kpighi echi abak ka nje obora ya ane áne adi fene nji adik mme obora ya etú ane akakam odi nje obora ya edu ka ekanghim njiokaghe ńyor otád ákpi esup ba mbinghe nyor tad akpi eyud a ayún and eyud ányi chań anoba na eyim mbi ekanghim ken nji eri ka eyim erom nne ámor kań ken ebu eri eja nji nju eja nji nju oki menghe nnon oki kim nji ka ye oyi se nji na ekara afanikoń ȯmo kanghe ka oyi se nji mfa na eyud-a-ayun̄ ōmo kāk omo kānghe oki kim nji nnon ekora and onok okim eyim edim mbibi iyede-oyede nne ka nju éya ayim fene adi ntim kpe ebae. Nne ka ēreh aki dik n̄tim asi esa and nnon akara áno ábo maybe ye n̄yor okim-okim orun̄ gi nji se oka yebe nne ńyor abak ānor okae na aki chibe adik akuba mama oyim ekafra mama oyim ekafra nne-nkui óme óyim ekafra nkuba a eyim edim eba mbi fana bi ka rim kam mbi na mbi eye bim ka ńyor. mbi na mba di ta nyuk ndō mbi nga ayim okim mmon ōweh okim mmon ȯme n̄yor mfa ayōnghe nji ba ayim-oyim nji oki yen se nnon akim ānor eyim ābi eyimi nchane eki yim ye afōn ogyebambinghe. And eri se eka jo eyim mbi ane etek amira adui kpe bagha edi. ane amire eti-eti chan okora eresi ane amire eti-eti okore ejum nji onōk okak ka ebi ochōr nnon orang ere fid ejō fene erong e ewạ nji aka gha na ka ayip erik aji ayen amire ma aji wud na ashira se weh erik aji chan̄ achok-ochor. weh erik aji aki gôg njine ogôg anok ogȯg agȯg agȯg aji kāk ka ayip mfin ebae atima asu anok asu nji chéna akam akun akak ka ébi nji okán a mfik eti akāk ayip ka njere akún akák ke ebi akun eti achibe akpighi nji akpighi nji akpighi nji nnon ánor êfik nnon akpigha āno nji akpighi erik enong ebi aji kpanghe nji cheń. akak ka bi'se achibbe akima nji akagha Agbor. akim akák oru akim akak takim. Akim akák Takim akim ka ngún ka ngúm ka ngúm āko oseb akák abo. Ken mfa-mfa nji ngun ayonghe áne achib-a-ȧnor eresi. Eresi ofu eresi ncheń o eresi atú eresi etú ase amire na áyen chan̄ akora eresi kpe a mfa nji nshōme n̄yo aji m ntor chan̄ okord. okim eresi okae na egū amo di, okae na nchen aki di okae na ofu aki di obe onōk okae orang kpe ori na ofu kpe ori na nchen kpe ori na egu aki di. De ayim nyi abo ńyi eri adik erik aji orochor ányón orochor a e ányōn ma mfa ma abin-a-se mbid ochor nyi lak lak lak lok ȯgo mmon mfik eti okpe afo mfik eti ochor nyi atin̄ okak ye ka bi'se adi ken ngun nyi éje ńyi abon-e-asob nkuń nji eje achibe se nkún nyi eyanghe ane a mfa ochibe adik áno eresi eresi eresi eresi eresi chan yim nyi onok odi oyuri ken wud ka nkun eyire ede a mfa nji kpe edik eresi na ofu o kpe edik na ncheń o kpe edik na egu o kpe edik na atú o kpe ntem ofu kpe ka ogim ndima-ndim na erik ka eresi ekimim ekima ashua ekima eshua ekima eshua. nji areh ano eresi wud emo ked ken ebu ase amira ator se wud eji ken eyim mbi tad ókponghe okpó se eresi na eri yim mfa-mfa nji ka erom o kpe ka nju o kpo ka ebae o kpe kpe ka ekú o kpe fań fań ano oji eresi na echibe ano kpe enong eson a na ogim áne ayiń adik eresi kpe esi nsame nti kpe ótor ka e kom̄ kom̄ eje ane ānyine ayak eresi ofu chan mbi ane chan akima eresi. Chen chań ńyi abon che chań akima eresi na eyim nji eri ābo wa wa. ken eresi nnon eri āno ebu onōk odi nji oji fik-e-afik e ntim asi ebae óya ochibe ekpaghe ofik-a-afik e ntim asi esa óya ochibe ekpaghe. And eresi chań enoba nkiri nnon e e ewạ nji mfa nji oki kim mon se se aba bi óyoghe ntim ebae <hesitation> ewa ánchane echibe echabe achabe achabe ka ékpughé okima mba osere okāk nne okak nne adi ayuri ken eresi nnon eba ano o mfa nji eji ane cheń cheń adik eresi o chan mba adik eresi aka kpo oti ka erik ase amire mfa-mfa nji na eresi eyima ano oyim ńyi ane adik nji adik nji adik nji. ken eresi ereh áno fene erong ebu okim nji oka kak ka ónyoe emo yebe. Nnon nji akima ano se obora eresi. owu oyim chan okun nji okim ati nna ereng oseb na atabasi eri ntad oki di āgo se nki yim ma ne nan de ndi ka ōbo njae. And odik ano nji ocha ga ka ntung óya oba ori ekpaghe ka jen a eyim mbi kun onōd a okāk afo mbi chań oká kak nyam oka kak eyumi osi atabasi aka ti. otor se man eki yim mane nan nnon nka fon ejum mbi tad mbi nki kim de nji nam atabasi ma nje yit oba mba kun n̄sum ago nkak so that abon aki adi afon <hesitation> osera biji aka kpo ka'rim afanikon̄ āba kim ano ken ebu orod okim nji fene orod kim ano ken ebu oród okim nji fene orod onod okim nji nji eyebe ane ka mbinghe ka eyebe ane ka nyor. Nne fene erong aki di ayuri. weh kpu biji nyi si si aki fá má ka ōbo oji nnam nyam. Ńyi ńje ebae ńyi kún onám ngú ńyam okpé afo onám abone ebim nji aki yim fene ejebe óba kim nji nnōn ókima na ofu abi eki yebe ábon ari se nchi ntád eri fene erong nji akima áji na mbang okakara mbang ányi oki gōg mbang ogōg ogōg ogōg ogōg onōk ogóg mbang chen̄ oba kim ayip asu egae egae okpighi okāk ka ekom kom onōk okpighi okak ka ekóm kom ayip āma anōk ati oyen fene erong se ayip ma mfa ati mfa nki kim cup eresi n̄yi erón onōd ēfor oki ka ebhi okor ayip ama chen̄ okak ka ónyor efor aji okām okām okām onók okam ayip ama ma nno aki ye ke ebhi achád ame achád ka efor okun otup onok okam ano cheń. omenghe se ayip ma mfa abik otame okim ka ngun nnon okima ano ka ngun ōmọ kim okim ayip ama ati okpighi eresi okak okim ayip ama ati okim ka ngún okpighi eresi okak eji nji aki yeb o chań kpe monche nyor akpoghe ekpoghe óko eresi aji okak ye ka nyo emō yeb-i-ye. kún ebu onōk okim ayip ama omenghe se ayip ma okima ayip-i-mbang and onōd okim eresi nji kpe bagha ene aki edi eyede ka ńyor oki kor ngare okak okāk akan̄g.